باران ما ته د نوې پاکۍ او امید احساس راکوي. دا غږ، چې څاڅکي د چت پر سر یا د خټو پر ځمکه لګیږي، یو خاص سکون لري. باران لکه د آسمان اوښکې دي، چې زموږ د ګناهونو او غمونو د وینځلو لپاره راغلي وي.